Ra vinevinena ndreka zany i fotôna laniniko amina finanana hanina agnatina andro reka an, de mety eo amin'ny dimy aby roapolo, de rehefa kôa ndreka izy ohatra agnatina erignandro de mety eo amina <hesitation> zato minitra akeo.